زما په نظر د شیدو ډولونه په مختلف شکل دي البته مختلفې کتګوریانې یا مختلف درجه بندیانې لري وچې شودې، تازه شودې او همدارنګه د غوړو په نظر کې نیولو سره بې غوړو شودې او غوړ لرونکې شودې کیدلی سي څې اوو صنف بندي یا درجه بندي کو.